कछुआ प्राकृतिक आपदाओं के नाम देते हैं। भूकंप, सुनामी, सैलाब, चक्रवात, सूखा, अग्निकांड, भू-स्खलन, तूफान, कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन। विध्वंसकारक आंधी, विनाशकारी बर्फवारी, वायु प्रदूषण, किसान आपदा, रेत का तूफान, अग्निकुंड ज्वालामुखी विस्फोट। इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव परिस्थिति के मानव जीवन पर गंभीर हो सकता है। जो कि वायुमंडल।